Ny sakafo mety mahamaimbo vava fantako izao a, de ireny tongolo ireny, ohatra hoe tongolobe, tongolo gasy ireny; le tongolobe moa izany no tena <hesitation> rehefa le izy hohanina manta iny a, de na efa avy niborosy nify ary ianao de mbola henonao foana ny fofony avy ao am-bavanao ao.